Nkyɛ mɛpɛ dɛ masowa besiw osiandɛ m'asowa siw a motum esua kwan fofor a medze bɛkasa. Motum dze me nsa akasa, mayɛ "sign language" na m'asowa no a esiw koraa no mohu en- m'awofo o, m'adɔfo o, beebi a mepɛ bia a motum akɔ, motum akasa. Edwuma a mepɛ dɛ meyɛ bia a motum mayɛ naaso sɛ m'enyiwa na abɔ a kyerɛ dɛ gyedɛ obi mpo suo wo nsamu ana ɔnye wo anantsew ma obia bɛyɛ wɔ wo nkyɛn mpo biara ennhu. Enam kwan ho a <hesitation> hɛn bi mpo reba abɔbɔ wo a ennhu. Erokɔ beebi fofor bia a gyedɛ -ennya obia nntum nnkɔ nsoso w'asowa na esiw a beebia nnyi hɔ a nntum nnkɔ na asɛm a epɛdɛ ɛka bia so no e- ebotum aka ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ m'asowa besiw asen dɛ m'enyi bɔbɔ.